Zaho zane nampijobony ty tea ty teao naho fa manenty sary mihetseke rehe ilay mampihehe eo vao sa ilay mampi-mahaferenay io, fa aleoko zane raho manenty mampihehe eo satria mba io ka zane ty mahasolosaiko mba magnampe ty saiko, mba miadakadany saiko zane mahazo rivodrivotsy kely fa tsy le hiady sainy halahelo avao ka laha mahatrea malahelo io raho, zay zane ty tiako iny eo